Kɛmakpɔ ʋtʋ dʋnʋ mʋa akɔ nakpɔdʋ mʋani akɔnayɔ ɛtʋlʋlʋia ɔvɔ fala lakɛ mɔna tatɔlʋnɛ itiniɛ bʋakayɔ ʋtʋ nʋ tafɔ kpɔdʋ nitsʋ mʋa mananayɔ nikpa ananayɔ nʋ ɛlʋse yabana kpɔdʋ blewʋ blewʋ blewʋ yakʋtʋ bʋadʋ nʋ amɔ alo ɛwʋmɔ ayamɔ kɔdʋyɛ la mɛ a alo ɔdi azɛvi amɔ nʋ ayʋ ʋtʋ wʋ lɛfʋa ayʋ ayaʋa la mɛ ata mɛ ɛkabʋa abʋadʋ nayewa mɛka kpɔdʋ blewʋ blewʋ mɛ okewi ananakpʋtʋ dʋnʋ itsʋ mʋa alʋ kɛmakpɔ dʋnʋ natafɔ kele ɛkʋɛdi mʋa kɛmayɔ ɛlʋse alo nʋtaka lɛ <hesitation> nʋtalɛ nɛmɛ nɛ nʋ tafɔ tsitsika tɛkʋɛ nɩ metele blewʋ blewʋ komɛ omewi ɩtsʋlʋ itʋlʋ kafɔ kpɔdʋ nʋtsʋ mʋa ɔlɛ ko mʋ alɛke yede ɔsidʋ kɛmaʋlɛ fa.